Iaho moa zany sy de manambola loatry iaho handehanagny ivelany io na de a da faniriako izy io fa sy managny volan'izay iaho fa misy namako zay zany mipetraka amignagny iabany amy endriny, mianatry etoa izy, miara-mianatry aminay da lefa faraparan-taogny igny izy mandeha agny, mamonzy bonne année na rehefa vacances mois d'août mois de septembre igny.